عشان تسوي ايس كريم في البيت تحتاج مكونات اولًا كوب كريمة خفق كوب حليب نصف كوب سكر ملعقة صغيرة فانيليا أو طعم اللي بتريد اخلط الكريم مع الحليب والسكر والفانيليا في وعاء كبير استخدم الخفاقة او الخلاط عشان تخلطهم بعدين جمدهم وظعهم في الثلاجة من اربع لست ساعات مبروك عليك.